Dielɔrǝ lǝ ɖǝ kɨtɨŋkǝ la camɨ kpɛ ŋ ke yee wǝ. lǝ̌ gbǝtielɔrǝ kǝ yɨ láa lɔ tieyǝ rɨ lǝ̌ gbǝǝkɨŋɖǝ la camɨkpɛ wɨ lée yee nɛ? pɨ lée yee wɨ pɨŋ saŋ nɛ? rɨ kakawǝ lǝ̌ ǝtɨtǝpǝ wɔɔ, pɨ kaŋ tɔ tieyǝ Lǝ̈ tǝ lée kpi nyiŋyǝ otukpɨlo lä kpɛɛyǝ ŋ ko ŋ kǝ pɨ kɔrɩye lo yurǝ rɨ nǝtǝ mɨ nele lǝ kpǝŋ Vǝ pɨ lǝ kǝ pɨ yurɨwe wǝ ǝtǝ melepwe pɨla tɛnɩ bɨ pɨ láa nyarɨ pɨla kɔrʊ pɨ co pɨ koonu nyisa ŋ lɔ wǝ pɨ la tɛnɩ wǝǝ. Rɨkɨsa wɔɔ, e liŋ yirɨ ko ka marɨ o mɨ ko ǝkǝ fɨ ŋwɨ <hesitation> a pa lɔ. ,ǝ lǝ́ǝ fɨ acɛŋyɨrɛŋ ǝ fɨ asʊma lö nutǝpeni. O lo koro ko nutǝgbɛŋɖǝ. ǝ lǝ́ǝ fɨ lǝ ǝtɨŋbǝ nɨ ko nɨ ka kpɛŋ lö nutǝ kɔrɩyɨwe lǝ tǝ mɨŋ e lée ri tɨrɛŋ, o lóo ko o ko koonu le tieyɨwe a ya láa tɔ wǝ. Mɨŋ wɨcɛkpǝ le eniyǝ yɨ lóo ro mɨŋ pɨ lée ri burunya pɨ lée ri cɛŋŋwɛŋwǝ amaa pɨ lée pasikayǝ a láa taa eleeyǝ a láa ekeriyǝ mɨ nyaŋɖǝ lo tuwǝ ǝ fɨ o ko koonu le tie Le tieyɨwe ǝ lǝ́ǝ pǝ a pa lɔ wǝ. eniyɨwe a ya lée yee wɨ wɔɔ, Kɔrɩye ŋwe wɔɔ oturu ya lée ciwǝ no nuŋyǝ nǝ́ǝ pǝ ŋ ba ca wǝǝ wǝ na tɛŋ lǝ wɨlo korǝ fɨ cɛwǝ yi cɛŋwǝ ta emɨ yee kɨnɨnɛkɨwe o mɨ koonu ŋwɨ eniyɨwe nɨ fǝǝkǝlɨ maawɛ nɨ fee ci awɛ nɨ fee yee turiŋtu we mɨŋ nya nyɩ nya nya doloŋbirɛ nye ti nya tɛɛrɩ tɩ ko wɔɔ, wɨ la lɛ. Vǝnɨŋ wɨ lokoro eniyɨwe kɨtɨŋkǝ ǝ lǝ fɨ ŋwɨ a lɔ wɔɔ, nǝ tǝ mɨ ne le peni pɨ láa kpaka ŋwɨ Kɨ pɨ co na kʊŋ pɨ koonu lǝ. ne enyipǝ na akpɛɛpǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ ŋwɨ pɨ fɨ po koonu. lǝ pɨrǝŋyɨwe pɨ lǝ fɨ pɨ pǝ le lä nyarʊwǝ lǝ tǝ mɨ le le la nayrʊwǝ pɨ po kulǝ. vǝnɨŋ pɨle pe fi jirɨwe wɔɔ, dumurǝ oturu pɨ láa ca otuyǝ. Vǝnɨǝ pɨla ca otuyǝ wɔɔ oturu nyiriŋnyi le ci wǝ ekeniŋ ɨŋŋ rɨ nyarʊsa ǝnɨ wɔɔ pɨ ya pɨ láa lɔ tieyǝ, vǝnɨŋ wɨ lǝ pǝ ǝnɨ ko wɔɔ oturu etiepǝ pɨ lo ku. pɨ láa ya pɨŋ nɔŋ mɨ dumurɨwe pɨla nɔŋ pɨla nɔŋ pɨla nɔŋ wɨ foŋkoro enirɛ wɔɔ oturu pɨlǝ fɨ awomɛyǝ pɨle kpi amaa diepɨŋɖǝ pɨle kpi pɨ lóo yo, pɨ lóo yo kɨ ǝrɨkǝ kɨ ka cɩ kɨ kuru fɛɛwe pɨ faŋka faŋ wɔɔ, pɨ lóo ko pɨ ka kpɛ vǝnɨŋ kɨ láa kaalɨ ɖokoŋbirǝ ko wɔɔ pɨlǝ etiepǝ pɨ lǝ tɨ pɨ le yi lo po ku pɨ lée tie anɔŋkǝ oponuŋ wɨ láa ca ɖokoŋbirǝ le eniyǝ tʊʊ mɨ yarǝ wɨ ko kʊraŋ wɔɔ, pɨ la tʊ mɛŋwǝ pɨ lǝ kǝ tɨnɨ tiɛwɛŋyǝ ŋ ko ŋ ke wi. Tiɛwɛŋ feŋ ke wi lǝ kpǝlǝŋ lo furu gukpǝ rɨ eniye wǝ na náatɛŋ pɨlo toŋ gbɛɛrǝ kaka suvueyǝ pɨ lɨŋ kʊla gbeɖɨ oo, pɨ lɨŋ ru mankelǝ la tɨrɛŋ oo zurǝ wǝ na ya mɨŋ ri. oturu pɨ la sɔ suvueyǝ pɨ lo ko koonu ŋwɨ. Le ri mɨ ɖokoŋbi kɨ ŋ ɖi mɨ jɔkɔŋ kɨŋ ɖi mɨ ɖiɔrǝ kɨ pɨ reŋwɨ mɨŋkɔwe mɨŋ kuluwǝ ceŋceŋ. feŋ reŋwɨ kuluwǝ ceŋceŋ wɔɔ, pɨla pɔrʊ ŋwɨ, vǝnɨŋ pɨ la pɔrʊ ŋwɨ wǝǝ pɨrǝŋye ya la kpaka. ya la kpaka aɖɛ lǝ́ǝ fɨ kɛnyɔŋyǝ ceŋceŋ amaa kɛnyɔŋyǝ yi,ŋ fɨ ŋ kpaka rɨkɨsa wɔɔ oturu lǝ́ǝ pǝ ŋ pa wala mɨ tieyɨwe.